ì nyréwu kàyi kása kɔm fɛ́ ògòzè klekle ì nàáa ŋà búya fè búɖìɖe ku, nì bɔ̀nɛ̀ ku ì nàáa ŋà búya fè awu nì iku maké mla úni kayi ìgbè lɔ ɔ̀ɔ́ fe màaké à mà fɛ́ ámògòzè blɛ̀ɛ à mà kpla ù mla kɔm tú ɔlibɔ̀fɛ inomóle nènù ígbɔ ùŋonì wèe nì náàniɔmi úmani i nonóle nènù <hesitation> bɔfɛ anikɛ́ <hesitation> ɔlú èle àni búáá màaké ɖi bɔtɔ floò àni, úni ká inonò le nénù ígbɔ iku maké sú ì nàáá mi kpàalí inonó lɔ búá ɖíí ùŋonì wèe nì náàni kɔɔ̀m banìi úmani, úmani ɛɖí ɔmi ɖàá banìi káyi iklèe màa ówó bàni òwogo <hesitation> ìí mu ɔmi ówó ŋa búya fè búɖìɖe ku ówo tu bɔfɛ lɔ elí ígbɔké ba ŋà bògò ikísì nènù ŋà búya búá fáànyi kása ówo fè fà kpla ùŋò lɔ anà ínɛ̀ úni sú <hesitation> elí ɛɖí úni mla kɔ bu záŋa. bú ŋalɔ ɔ̀mɔ̀lɔ nò bùnyoani ámòbuanì <hesitation> úni kása u náa náa àtɛ ígbawɛ ká ú náa nɛ̀ ínɛ̀ lèeɔwɛ ká kása bàáa bì atrɛ̀ɛwɛ ɔwɛ ká áɖì kíni su ù mla ni kɔ bú ŋa fè búɖìɖe ku kása kɔ bufɛ́ ògòzè. kàyi ɔwɔ nì ògò lɔ bù zá lɔ émi nɔ éè màfɛ́nɔ wulé níìlɔ ɖíni à nàámì nɔ ni ké fɛ́ ògòzè, à nàá mu bìso éèmì bìà kɔ kása kɔ iku wèe é bo òdò yá úni ɖi kínì.